ما في طريجة مضمونه. لكن أعتقد إن لو كنت قادرة على التفاعل مع العالم بشكل طبيعي، فيه، فهذا يدل على أن ما تعيشه حقيقي.